kvöld og velkomin í Kastljós ísland er að verða dýrasta land í heimi samkvæmt úttekt Arion banka tölur um kortaveltu benda til samdráttar í tekjum af hverjum ferðamanni sem kemur til landsins sem virðist vera bein afleiðing sterkara gengis engu að síður eru nær öll hótelherbergi á höfuðborgarsvæðinu uppbókuð út árið og útlit er fyrir að það vanti gistirými ef eitthvað er Konráð Guðjónsson sérfræðingur hjá greiningardeild Arion

banka og Helga Árnadóttir framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar fara yfir þetta hér á eftir

brennidepli

hins vegar farsann úti að aka sem frumsýndur var í Borgarleikhúsinu um helgina drónar eða flygildi sem björgunarsveitir Landsbjargar hafa tekið í notkun á síðustu árum eiga eftir að verða bylting í leit og björgun þeir hafa þegar sannað gildi sitt við leitarstörf og flýtt fyrir þegar leitað er á stórum svæðum sem erfið eru yfirferðar og þannig dregið úr þeirri hættu

sem björgunarfólk þarf oftar en ekki að setja sig í við björgunarstörf hitamyndavélar og tilraunir með að koma fjarskiptatækjum til fólks í neyð er meðal þess sem kemur til með að hjálpa enn betur til við björgun mannslífa helgi Seljan og Guðmundur

hittu einn af mörgum björgunarsveitarmönnum landsins sem nota dróna í störfum sínum

já ég myndi segja að þetta

vísir að byltingu þetta er ekki komið að

og byrjað að skyggnast þar ef við fáum tilkynningu að hér sé einhver týndur eða slasaður það munar ofsalega miklu

óvæntar hraðabreytingar á að vera á jafnvel þó það komi gustur sem ýtir honum aftur á bak þá fer hann aftur af stað

auðvitað hefur þetta sín þolmörk við erum með að láni frá framleiðenda þessa

gerir okkur kleift að sjá í myrkri hún er alltaf að greina mun á hitastigi er hitamunur á milli hennar og umhverfis

sjö mínútum ef við ætluðum að senda fólk þarna upp það hefði tekið þrjátíu til fjörutíu mínútur upphafið af björgunarsveitanna má rekja til erfiðar leitar sveitanna að Ástu Stefánsdóttur og

í júníbyrjun tvö þúsund og fjórtán fjölskylda og vinir Ástu stofnuðu í kjölfarið minningarsjóð en sjóðurinn hefur síðan keypt og gefið sveitunum alls átta dróna talið er að slíkur búnaður hefði nýst

og tímafrek talandi um framfarir þú getur sett hana ofan í gilið og hún fer ekki utan í hún

senda vélina í

það er smá alda

metra leitarsvið er nokkuð annað að gera en að nei það er í raun alla vega tuttugu einingar allt í kringum landið við erum að stilla saman strengina

reyndra en geta verið ónákvæm þessi tæki gætu ef einhver er slasaður upp á fjalli og

okkar fólk er á leiðinni upp

og appelsíni það að nota þetta til að ferja

á eftir að vera stærra mál og það að koma fjarskiptabúnaði til þeirra sparar rafhlöðu í símanum þeirra

úr þakinu og gat beint sínum spjótum þangað síðan

eru að koma hlaup úr

dróna upp á meðan er verið að rýma þá ertu með nákvæma mynd af

að birtast án þess að nokkur sé í

krónunnar og stöðu ferðaþjónustunnar þau eru komin hingað Helga

Samtaka ferðaþjónustunnar

að Ísland sé orðið dýrasta land í heimi getur þú útskýrt

virðist sem Ísland sé orðið um það bil fimmtán prósent dýrari en Noregur þannig

tvöfaldast frá lægsta punkti eftir kreppu það má

eins og staðan hér sé góð

verðlagt sé hátt hún er mjög góð en

við höfum áhyggjur af

talað um tvær og hálfa milljón

því við eigum þessa einstöku náttúru menningu og sögu sem

er mikilvægt að hafa í huga að ferðamaður sem er hér núna

í samræmi við væntingar og

gæði og þjónustu vörunnar þá þá erum við áfram í góðum málum en

við eigum þessa einstöku náttúru menningu og sögu

til að tempra þennan fjölda sem sem kemur hingað inn

seinna og svo framvegis menn eru

ég hef ekki áhyggjur af fjöldanum sem slíkum en það

að skella í lás og nú

hvernig við getum þá brugðist við með skilvirkum hætti þar mikil tækifæri

myndi vilja sjá umræðuna vera frekar þar

og svo framvegis ef þú horfir á næstu mánuði og

áttar þú

á því hvað við erum að stefna

en ferðamannaiðnaður

tapa á þessu

fara einhvert annað það er kannski stóra spurningin hvort þetta háa gengi

þess vegna hækkar verð á Íslandi í gegnum gengi krónunnar

fram í tímann já svo sannarlega það er töf í þessum bransa menn

að selja til ferðaheildsala átján mánuði fram í tímann og það sem

það takk kærlega fyrir komuna í Kastljós

í kvöld ætlum við í menningunni að fjalla um tvær leiksýningar annars vegar Þórberg nýtt leikverk í leikstjórn Eddu Bjargar Eyjólfsdóttur sem leikhópurinn Edda

sýnir í Tjarnarbíói og svo

Borgarleikhúsinu um helgina í leikstjórn Magnúsar Geirs Þórðarsonar og hingað eru komnir okkar góðu gagnrýnendur Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson velkomin takk byrjum á Þórbergi

lagt af stað með mikla hlýju í garð viðfangsefnisins já það er gert og að koma þessu saman

setja upp brot af því besta gagnrýnislaust það er ekki verið

því þegar hann varð óléttur

varð óléttur í alvörunni

gerði stúlku ólétta sagan af sólu það er reynt að setja það inn það næst ekki að gera þessum konum nein skil í þessum stutta

mér fannst hann gera það vel og leikararnir allir sérstaklega þau þrjú María Heba Þorgeirsdóttir

frú Margrét miklu frekar handritið sem ég set einhverja stefnuyfirlýsingu

þú ert ekki verið erfið sýning

Borgarleikhúsið og tala um þennan farsa eftir

í þýðingu Gísla Rúnars úti að aka þarna segir tvö börn á unglinsaldri og þetta miðar til falls þegar þessi tvö börn kynnast hvort öðru á netinu hann er með eitt hús í Hafnarfirði og

í Mosfellsbæ og

leyst hjá Snorra Frey og líklega eins skrifað í handrit

þetta gerir það að verkum að þetta er eiginleg tvöfaldur farsi

tala ofan í hvort annað en það virkar mjög vel aðalsmerki

er sá sem þarf að halda þessu gangandi

vel Halldóra Geirs og ilmur Kristjánsdóttir standa sig mjög vel en í raun og veru þetta er svo gamaldags farsi þó hann sé skrifaður tvö þúsund og eitt að höfundurinn er fæddur nítján hundruð þrjátíu og tvö þetta er náttúrulega þjóðskáld okkar Íslendinga sex eða átta farsa eftir hann og maður spyr sig lífið í lúkunum já þessar

dálítið í því að vera læstar á bak við dyr og sagðar geðveikar

og

þær eru heimavinnandi húsmæður dálítið gamaldags

eitt sem við megum ekki gleyma og það er persónan sem kemur ekki inn fyrr en eftir hlé Bergur brillíant á leiksviðinu að maður fann hvernig salurinn

niðurstaðan að þarna sé um vel útfærða og snjalla útfærslu á

gamaldags og gölluðum efnivið fínasta útfærsla og

skemmtileg kvöldstund en kannski kominn tími á að finna annað

já það er vel hægt að hlægja þarna en þetta eru dálítið mikið sömu

tuttugu og fimm ár

ljúka þessu með að kalla eftir íslensku